هو، د انساني وړتیاوو لوړولو لپاره ټیکنالوژي کارول منطقي دي. ټیکنالوژي موږ ته اسانتیاوې راولي او زموږ ظرفیتونه زیاتوي. په تعلیم، طب، او کار کې د ټیکنالوژۍ مرسته زموږ ژوند ښه کوي. خو باید په احتیاط وکارول شي ترڅو پر خلکو منفي اغېزې ونلري. نو په ټوله کې، ټیکنالوژي که سم استعمال شي، زموږ وړتیاوې ښه کولی شي.